इन्सान को कही थी। इक्जट इन्सान, पैशों को सबसे वेरे इन्सान के ज़रूरत कही थे। कि वो खानों पिनों की पूरी सारी लेज़ और फिर वो कही थे। वो कहा बाद वो पैशों कमाई लेज़ और तीसरी उसकी लो चीज़ थे। वो छी इक्ज़ट को समाजों को इक्ज़द दे उसकी सब चीज़ के बाद इक्ज़द एक आखेर चीज़ थे। कि सब बुछा हज ज़रूर समाजों को इक्ज़द दे अगर इक्ज़द कैसे चीज़ थे। अगर तुम लोगों का इक्ज़द देगा तो लोग तुमका इक्ज़द देगा। तो उसका काई समझ पर समाज पड़ा। अपना का कि अपना का लोगों को भी इक्ज़द देने चाहिएच। तो लोग बाग अपना का भी इक्ज़द देंगा। अगर तुम लोग बाग का गाली देओगे, असो करोगा। तो काई च तुमका इक्ज़द नहीं मिलेगा। तो लोग बाग भी तुमका गाली देगा न असो करगा। तुमका काई करना चाहिएच दी एनी सिट्वेशन में कि तुमका लोग बाग का अच्छे से बात करना चाहिएच। तुम अपने आपका जसी इक्ज़द देनु चाहिएच। वैसे जिक्ज़द लोग बाग न कभी देओ तुम।